Zava-dehibe hoan'ny tanora tokoa ny mianatra eny amin'ny anjerimanontolo satria ahitana karazana fianarana maro eny amin'ny anjerimanontolo ahafahanao m <hesitation> izay tianao izany afaka hianaranao eny a, miankina amin'ilay <hesitation> le asa tianao ho tadiavina izany koa izay fianarana atao eny izany hoe tsara ny mianatra eny amin'ny oniversite satria mba ahitana fahalalana kokoa no mora ahitana asa koa izany rehefa mivoaka amin'ny oniversite.